आपका अगर विदेश में भूमना जाना होचे नहीं भाई, तक है कोई से माथा कुट नहीं करें। क्योंकि आपका अखेला हैं इना देश में, आपका कोई डान नहीं हैं, कोई पहिचान कोई नहीं हैं। एकार आपका मेरा रस्त सीधा गया, <hesitation> कोई से कोई वाच्चित नह कर में। अगर अगर आपका शिंप् सामऽप चबभी हो जाना शुड़ें। कुछ बास और अगर तब संगर्सहरण कल, यहां क्योंकि वह रोटी करते हैं, बाज़ाठ कोई ढाना रति करों, ओर अगर एक चोण के प्रेमध करते हैं।